Fomba fagnamboara sushi moa zany ao an-tragno de maro karazany izy io, presque moa zany japonais zany tena mampiasa azy; ohatsy hoe alay zao ny fia manta igny, de tetiteteha de sahalan'ny hoe mamboatsy lafariny atao nem de igny zany atao agnatiny ao de asia vary de ign- fia manta igny zany sahalan'ny hoe hany mampisy vitamine <noise> kokoa zany, misy ataondreo hena manta, maro karazany zany fomba fiketreha azy fa tsy voafaritsitsika soa zany tena marina.